Quruq teriga judayam e'tiborli bo'lish kerak, chunki quruq terini qarish alomatlari <hesitation> yog'li teriga qaraganda judayam jadal bo'ladi <hesitation> unga yog'li teriga qaraganda quruq teriga judayam erta <hesitation> har xil chiziqlar tushishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun, har huni ertalab, kechqurun yotishdan avval yuzimizni yaxshilab yuvib, misol uchun, yuz terisiga keladigan bo'lsak, yuvib, namlantiruvchi kremlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi.